Di na cincuantina d’anni a jiri cca, li pirsuni viàggianu chiossai e lu turismu ormai è na cosa canusciuta in tuttu lu munnu. Li pirsuni sunnu cuntenti di jiri firriannu e canùsciri posti novi e chissu è na cosa positiva pirchì accussì si crisci e si fannu esperienzi ca nsìgnanu tanti cosi. Sparti a chissu, ci sunnu tanti pirsuni ca travàgghianu grazi a lu turismu e chissu permetti di putiri campari famigghi sani.